د میوزیک وسیله د ابتدايي کارولو لپاره باید لومړی وسیله وپېژنئ، لکه د هغې نوم، برخې او طریقه، بیا ساده غږونه تمرین کړئ، لکه د تڼیو، تارونو یا سوراخونو کارول، تر څو زده کړئ چې څنګه غږ تولیدېږي ورو ورو تمرین وکړئ ترڅو غږونه منظم او ښه شي.